شخصية محمد علي، اللي عمل القلعه، عشان بقي اسمها قلعة محمد علي، هل حد عمل قلعة تانيه غيره؟ اه قلعة قايتباي بس قلعة محمد علي اتعمل فيها حاجه مش هقدر اقولها لما عمل في المماليك الجلاشه، فدي شخصية تاريخية طبعا.